اللون البرتقالي يذكرني بغروب الشمس الجميل على البحر، والحمضيات مثل البرتقال واليوسفي. بعد يذكرني بألوان الخريف وأوراق الشجر اللي تتغير اللون البرتقالي لون جميل.